Efa nanana biby <noise> anaky efatra aho teo amin'ny androm-piainako ireto avy izany, nanana saka ah anaky telo, nanana alika ah anaky dimy, ary nanana omby anaky dimy koa aho.